Yes, I say yes to all two because of ley government na be concern about ley economic development we are youth will na really grow to la kind na stage where you will see us dah we will na we will be we will have to stop depending on other people to help us and when a comes to you say what was ley next question and when a comes to ley natural environment la ley thing neh helping to protect us so when we just forget about it and everybody just do anything ley want do with it a will also cause harm for a will cause problem for us on ley side so everything ley government nee to pay attention to all two.